Findo nifuriee, ifi kirero na ifi hiyohiyo ndo mishanami niikalie akwa. <noise> kyevoka miikaa na vandu kindonicha hata vana vakwa, hata veghu nichivavia viikae na vandu vindo kichaa enenda vicha. Maana kura iikaa na vandu kindokichaa, kulenyenomanya feliki. Henaiko mitishawanyuenyi wana vako kwaikya na vanda kindo kichaa. Maisha hichighenda kindo kichaa. Na kindo kingi kuramiikae na vandu kindo kichaa kwa iirima imanya findo vingi. Komanya findo vidogo ila visimanyase, komanye findo vidogo ila vifimanyase. Henaikio umanye findo fido vicha kuliko kumanya findo fingi fivichwa. Kindo nifurie nikae na vandu fuikae vichimke miikalie rue kindokichaa, vana veru vave kindokichaa, kimacha hata mndu akaria akavona vana wakoo, avone mwana wakoo avone vana vya mosha mberwa. Maana ukamwona mwana wa uroo akampikie kwaichwa kichapho. Henaicho miikalie micha fuchishuriana tulolie vana veru kindokicha, vikae na vandu kindokicha, murere mboa kimacho findo fingi fighende mboa mbaa bila dengele nahekio icho ni kindokichaa ikaa na vandu kindokichaa na ishauriwa kindokichaa.